الوظيفه اللى انا هكون سىء فيها جدا هى ان انا اشتغل قاضى لان انا معرفش اى حاجه عن علم القضاء و القضاه دايما بيبقى عندهم فكر مختلف وحاجات حفظينها فا انا مش هعرف اعمل دا لان انا كمان اتخرجت من كليه تانيه مش هعرف ان انا اشتغل فالقضاء فلذلك الموضوع هيكون صعب عليا و مش هادى فيه بشكل كويس ممكن حدد غيرى يادى شو- بشكل كويس بس انا مش هعرف